يوميٍ أمشي حوالي <hesitation> خلني نجوول <hesitation> من ثمان آلاف إلى عشر آلاف خطوة إحدى عشر آلف خطوة، أسبوعيًا ما يجارب ستة ستين ألف إلى سبعين ألف خطوة بتكون.